بالطبع، يمكنني فعل ذلك فلنبدأ أو نأخذ الأرقام خمسة ،واتناش، وتمانية، وإذا جمعناهم خمسة زائد اتناش زائد ات- تمانية يكون مجموعهم في النهاية خمس وعشرون.